N'diye wa gʊn jaʊwen mwan, mwan dan dən jaʊwen, jii rə jiiguwi, n'kwi hiiya kərang, hiiya kɨssɨlong kən ma miim kən- kən lur, n'lurəng kən kwii a mura gur a kərang a jii, n'nəngnga nyang ngəng, a kɨssɨlo kɨssɨlo yəm mo ka biiyəng, kən mawʊ miiməng, mawʊ miiməng kən fʊwʊng, n'fʊ n'fʊ, yəm mo ka fʊbwi nyagʊ, kən məra kərangngəng, n'məra kərangngəng, a fəllar fəla baniyəng, fəlla wʊbə rə sʊn, fəlla baniyəng, kən kabi yɨgii fʊ, fʊ, fʊ, fʊwʊng, bʊkkən fʊwʊng, kən dəbawʊ kasəntəng, n'dəbawʊ kasəntang, kən ti- tiya, tiya. tiya mwantəng, tiya mwantəng kən ne ko wuna be dəb dəgən, kən ne ko wunə rə dəgənəng, kən nəbənəng, a buk ka nyangnəng me mən jarə mwan me boni me. Morta abone n'jaʊwe bona tiirii, bona tiirii jaʊwei kara jɨnii dandang dandang murga gari, ka jɨna boniyʊ we, ka fʊlmar we, ka wasa we, ka nʊng ka kwiwʊng we, gʊllam ban swi swiyam gabe, to rajii ra jiiguwi kan tʊman, kan tʊmta tiir, yam mo tiir tiiyu ka maman bwiyang, ka mani sam swi jiina boniyu wʊng, swi jɨna boniyʊ wʊng kan tiiya karang a kɨsallo a bii nyagu a bii nyagu. a bii nysguwuna, kan dabeng, tiyang, to abunan swi swiyu we, gʊn tii tiiyu we, mʊrgo jɨna boniyʊ, haar, haar a haar bwi nyaguwung, kan dabbe tiidang, kan kwiitanang, buka biiya biiya biiya bii nyaguwung, kan dabbe gʊllambang, gullam ban swi swiyamang, kan kwiitanang, kan mara kɨbbɨng n'marang n'dʊwa falla baniyang. Yəm mo ka bii nyagʊwʊng, ka bii nyagʊwʊng kən wutu gotəna chʊlleta bontiyəng, wutugo chʊlleta bontiyəng, wunt ka dəb wʊgo a jav, kən dəbe wiinang n'jaʊ, kən dəbe wiinang n'jaʊ, kən buwəne fur gəre kən diye a gʊn nəngugai mən buwong wi